طبعا الأطفال كانوا أكثر سعادة قبل لأن ماكان في لا كمبيوترات ولا كان فيه انترنت كانوا عايشين حياتهم طبيعية ويلعبون أكثر.